Fijirle latinde to ni mintan fere an najawo mi fijugo kan woni cekas, min tantan e an sede an ko goɗɗo <noise> beddaki mintantan e hansaki e hasete mi fiɗinta. <noise> Sai tawa an tantan ɗawawi figo <noise>